मार्च रो महीनो बदलाव अने नई शुरुआत रो प्रतीक छे। ई समय बसंत ऋतु रो आगमन होवे, जिकरो कारण मौसम सुहावनो अने हरियाली बढ़े। भारत में होली रो त्यौहार रंग-अबीर सगै धूमधाम सै मनावै, जिकरो प्रेम अने भाईचारे रो प्रतीक छे। कई देशों में महिला दिवस मनावै जावे, जिकरो नारी शक्ति रो सम्मान करज। मार्च में दिन लम्बा होण लागे, फसल पकण लागे अने नई ऊर्जा|